Fandian̈any atody dônko faran̈y môra amy raha jiàby fandokisandraha e! Izy vakian̈a, avy eo kapoin̈y kapokapoin̈ao an̈aty bôly, aharon̈ao sira kô tian̈ao izy, aharon̈ao tômaty ndraiky dongolo; aharon̈ao miaraka aminazy tômaty ndraiky dongolo, ataon̈ao sira avy eo afanain̈ao menakà lera mafan̈a tsara menakà ataon̈ao ao amizay izy. Betibetiby izy masaka.